<hesitation> kuna Wanyama mfano nanihii huyu tumbiyi, tumbiyi adaa aingie kwa nyumba yako, <hesitation> wada wana wetuhu, sasa yuda yumwe ana akii sana ekahu, ekahu henga, <hesitation> enka ishara wada, aka enka ishara wada ingia hunkwenda wada, wada mapemba wada mapemba sawasawa kama wewe kweka ukudahu kibanda kwekaya wezio wengia wadahaa, ukinyunka tu ka <hesitation> ukawabasada nanii uda wakenyata hatoa nanihii kama mlio Fulani awakemea dawanu waada Wanyama wahauka waguka wamanya kwamba tayari kuna hatari yeza kwamba wada wana akili, na hata huyo simba pia kakua na akeza kama wamwona simba au kukimuona yeye <hesitation> ebenda hantua kukauwa, alafu muda mwizie atakukuzungukia sasa webu kaka huyo na mwezie <hesitation> huyu mtu <hesitation> hakugwia, ne akili za Wanyama kuda polini nagosoavyo, sasa lazima nawe we <hesitation> binadamu lazima uwe na akili uwe nayo kwa sababu ukitaa hantu kama hivyo lazima uwe na akili kwamba umagazi huku na huku ukakaya yuku huyu mntu huyu simba yuku hwi, basi ukakaa uwo Kwamba <hesitation> yuhada basi <hesitation> uwe naye pia wagosoa akili kwamba wamkwepa, usikumbasa maana ukambasa ndaku <hesitation> ndaku umize maana ana akili sana wana Adatumie vyie akuzungukie tare akuzungukie akusia mbwisi hao marifasi, <hesitation> kama <hesitation> kuya naye ni mnyama, na kuya ana akili, na, kuya afundishwa maana kuna mafunzo, kuyi ukamfunza vitana yidakui lazima anda agosowe vya ukundavyo, kwa mfano kuyi wada umwembikie nkande ukamwimbikia nkande akada na vyombo vyako pia ni vitana, sasa akada vyao mweikiao kande mayamoja kwa siku, halafu viye vyombo vyasuntwa, viye vyombo enkigwayi eye uda bana hatakama kweza kuda ubale kintu labda una nyama wamtambikia kuyi uyuda kanade kwa sabu ana mafunzo, wavivosilia na mafunzo kanade akini kama akuini awa awa nanii <hesitation> ambao nkuwa na mafunzo ada afa lakini uda ana akii sana <hesitation> maana wafundishwa wada, na kuyi ammanya mbavi, hata kama kuyi kafundishwa kwamba kuna kintu wenkikiboya kiwa ntu sita, kamati ya ntu sita anda heze habahaba kweuda muharifu, kwamba amanya huyu ni <hesitation> muharifu huyu nimkundae, ni jamii ya kuyi wana akii sana Afundishwa hawa ni binadamu kwa sabu binadamu ana mafunzo ya hawa Wanyama kuyi santuhu ada <hesitation> akatangu soku ekasi hekaa, sokwe hiteudo ibwie yuda awa ambwiya ne kwili ne maana kuyi ni yedi kuyi ana mbwi intana, kuyi abasa mafunzo, kuyi mntu atakama kuna ubaya kuyi kakudasa akini kama uwi mbavi ni lazima kuyi <hesitation> aku- akubase na akakubasa lazima akugwia, na keza <hesitation> ku- atoza yeye ninii henguo kohauka hada mpaka mgosi nanii kiongozi wako yaeze akubadabue hada na kulavya hivihivi nkakuekea mimi nakuwiye wana mafunzo wale wana akiyi ingawa wantu kwa sabu imbayambiya huyu kuyi mbona mbona <hesitation> ague mbavya amanya kwamba huyuni mbaya huyu ni mbaya ni mbavi ni lazima akugwiie lakini kio mbaya basi akukauwa watu lakini akaambiwa mgwie dakukugwia kwa sabu amanya konze ivyo kama kuna kintu labda ki- kifishwa nasatuna tu, kuna vintu vi fishwa porini, yeye kuyi watumia wao kwa kuitaku kuviondeza na kaviondeza hivyo vitu avipata, kwa mfano kuna makuyi matoka makuda <hesitation> kwa jeshini, kuna makuyi ambayo yafishua mabomu sasa udakui aita <hesitation> akauya amanya adiaha, hadadiha hadadia wana mafunzo sana wamakui nemana kui sanduhu akafundishwa amanya umeona, amanya mbui yaku <hesitation> yakumgulia mtu, amanya mbui yaku <hesitation> kwamba haana mbia tite, haana mbia gugoke, haana mbia <hesitation> kamgwie yuda au <hesitation> twende hivi, yuda kuya amanya naona, akini kama kulika na mafunzo kaba kutende hivyo, akini kama hana mafunzo lazima agosovya agiwazo muda mwenye kuyi, na kuyi kio lazima kwamba wewe mtu baki umwambie kwamba utokumgose kwamba soku goka <hesitation> kakusikia kakuelewa akini ammanya uda amfundishaye, yuda kumwi kuwi ana mwenywe yakwe akamwitanga <hesitation> na hata kama akamtoza pia akubali lakini tu mtu hivihivi <hesitation> akwetea tabu <hesitation> lazima akwitee tabu na wala kuna <hesitation> kuna udaha kuna udahi ku <hesitation> kutenda mbei ku <hesitation> kumsumbua kwa sabu udakui kama wakada ni maamoja hata kama ukamtambikia kintu kadoa kwa sabu ana mafunzo uda kea kwi yetuhu wago ntendea hivyo wamweka kuna ni kama hauna nyama basi kuye hivi roho yamtanga akincho yuba hata umtambikie nyama pia nkada naona ni ku wenye mafunzo hao wenye akiyi Lakini chio kwiya vibamanda watuhu hao ambaompamnalu hata kuikwa mkoa wamanya huyu mkuyu, akakutoza mwenye maguku wagoka mwenye kuguka kio bana <hesitation> p- puya ya <hesitation> wafundishwa tuka wateke tukawateke mpaka <hesitation> awa mjima mpaka wantue kuya mmninii <hesitation> ka- kazeeka amang'an'a ni kila kitu kwamba hawa kiambiwa hiki au haba kiambiwa kile <hesitation> ne agosweavyo amakuyi wana mafunzo matana tu, nasaidia sana maaskari wasaidia sana sana ntui makuyi <hesitation>